<hesitation> malesi dun ana wula ana ɓuuba, ka wulare mun ɓuri ɓubol mun hewde, nage ana yalta cille kurɗe, kammu ana tooɓa. Ɗenɗon nokkuuje, <hesitation> ko neɗɗo waawi sifaade hen tan, ana waawi wiide ñalawmaaji maɓɓe daɓɓi ana ngoodi, juutɗi ana ngoodi.